<noise> Nalauna boy am. Kam ɗo mi waaɗi kuugal saare. Kujeji pat laabi se mi njannga, yeeso sedda irin jemma se mi ya pellel siiwtare heba mi sooda kek, mi sooda juce. Mi njoodan be sabo be soobajo am en hira har se to en warti saare.